ס'דא א הענטל און א רינדיכיגע זאך ארום דעם און ווען ס'פארט שנעל, זייער שנעל, קען עס דורכשניידן אסאך זאכן. ווען די רינדיכיגע זאך דרייט זיך קען עס אפשניידן זאכן.